Kigu vang ni samanga kin kaya kauki wu ni lam. Ki gi yarima mi sam lamu, ha wuyungha yanang mi lam, nyim ha kəiyong kpab, ha kəiya moi. A ɓong nongyei nyim ha kəiya sah kpab, ha kəi sau kpab, dong pang mi yar lam ghda nyim; don tak ta ɓongnongyei mas kigu ta dol rayuwa ga minu, kukghi. Ta tak kəi kwa maan, mi dalili kuk lamgwa ta nim maa kəi ɓyet mi dalili kuk lam gwa, ta pi zhinya mi dalili kuk lam gwa. Peishinung gor ta a kwala hu ta yok yepmin ti yep peishinung ha mi daili kuk lam gwa. Pungwal makaranta wukyai, mi daili kuk lam gwa. A ye sau, sau lam twon fa tang sau eh ki kyabsi gwa ma kwala, sau lam fangha Toh atse wukyai kab locashi gwa min gin lamu, ko gi yep mi saupang ni kasuwawu, wukyai nang na saas da mang ma bak kigu ni tomok gha wu. Toh mi fang mi sam, sau lam gwa. Domin ko mi dopba mi ghi yar pi buk, a pol buk pang pola. A kam gu ni ga yaar sau naak, ko sau agwagwa wu. Kiga takai sau lam, mi twomok sau ko mi ti wuyung yanang gwa zhe shigu, hinbi yaab. Ta iyaye ghomma miri yaar yabu hin wangwu, maa gaap yaab pang ang nangha. Mi wop wukyai yaab pangha mi wu a bongho a boi kenang mi opkyo boi mi opkyo boi <hesitation> pangha mi op e pyok ɓwala a shok boi pang, min dangha mang giwei, ko min dangha mangin kauki damin iyem dama. Ko layi ming wura ni wukyai yaab pang, an yaar hin mi wuyung, ɓaknang mang kum da a a eh num <hesitation> numpas go hin <hesitation> soghomoghogi a kin pishe. Ngwa yara wukya yaab pang mi wuyung eh tokgha. Wukyai yaab ngwa mi dogwu, min nyimasa ko min nyim taagha, maa pi iya pol hin mi ye laman gin. Sannan nanghosin pang a tak dama ta'gha naghosin

Kaam mang ki kwal pang mang kum daɗi rayuwa monzi ko hi day shang nangha ha ana kwal. A kin kum dadi kau lam. Amma mwoong, ko naak ta piya da kuk maa kamaa nuangda, ngyanga bung gya'ghas bung ti warra kinna ti tom hina. Ama lam mang wahala in ba mi rab hi rabba laghai yu kowan kin gya'ghas lamu, ha pini ko kari tulung har hi yuk'gha kwal ngu ni ta hi dangwu.